Alura për fe la salada bin faita a tuca büté, be la salada, taché cun la salada, pöi a i va l'öli, prima dë tüt vëntarìa büteie la sal, la sal, deie 'na tuirà, pöi büté 'na friza d'öli, chi a i pias l'azil a büta l'azil, chi a i pias ël limun, a büta êl limun e a resta li, ël semplice la semplice al e cula li